كنفضل تكون عندي القدرة على قراءة العقول لاني غنتمكن باش نعرف الاشخاص فاش تيفكرو واش كيبغوني واش مكيبغيونيش اشناهي الافكار اللي سائدة بزاف و كيفاش كيفكر العقل البشري هكا غنقدرو نحددو الاشخاص اللي خصهوم اكونو معانا و الاشخاص اللي خصهوم ابعدو علينا